La misy tokoa ñy jabo tsy haiko ñy miketriky azy e, <shushes> la iriko, la teako ñy hahay azy. Manahaky anizao ñy famboara ñy pizza, ñy famboara gatô, ñy fik famboara nemy, ñy famboarahumbergera, ñy famboarakababo, ñy sambôsa ñy sundwisch ;rezao raha teako hianara iaby raha henaniky rezao, teako ñy hianatsy azy, ary la teako ñy mijabo azy.